בעסטע עסן, מיין בעסטע רעצעפט איז פענקעיקס ווייל ס'גרינג און ס'האט א גוטע טעם און כ'יין ס'האט בערך אכט זאכן אין די רעצעפט און אויך קומט א עקסטערע קעז דערמיט וואס ס'איז- ס'האט נאך דריי זאכן- נאך דריי באשטאנדיילן אין עס.